المعتقد المهم بالنسبة لي <hesitation> هو التفاؤل، وإن الإنسان يعمل بجد، وإنه يشتغل بشغف مهما كانت الصعوبات، إنه يتحلى بالأمل والعمل المستمر وهو اللي يساعدنا نتغلب على كل شي، ونتغلب على كل مشاكل الحياة اللي ممكن تواجهنا.